Zii, baa, taa, nia, o'oo, ono-ii, ereba, ere taa, ani-nia, lõp, lõp ne a zii, wp nebaa, lõp nee taa, lõp ne nua, lõp ne o'oo, lõp ne uno-ii lõp ne ereba, lõp ne eretaa, lõp ne ani nia, tup, tup ne a zii, tup ne a zii, tup ne baa, tup ne taa, tup nee nua, tupne o'oo tup ne em-u tup ne ereba, tup ne eretaa, tup ne anima tup ne w̃p, tup ne azii, tupne w̃p nee baa, tup ne w̃p ne ini-ii, tup ne w̃p ne ereba tup ne w̃p ne ere taa, tup ne w̃p ne aninia tup, baa tup, baa tup ne a zii, baa tup ne baa baa tup ne taa baatup ne nua, baatup ne o'oo, baatup ne in-ii, baatup ne ere ba, baa tup ne eretaa, baaatup ne aninua, baa tup ne w̃p, baa tupne an-nua, tup ne w̃p ne baa, baatup ne w̃p ne taa, baa tup ne w̃p ne nua, baatup ne w̃p ne o'oo, baa tupne w̃p ne inu-ii. Baa tup ne w̃p ne ereba, baa tup ne w̃p ne eretaa, baa tup ne w̃p ne eretaa, baa tup ne w̃p ne anu nua, taa tup ne taa, taa tup ne nua, taa tup ne o'oo taa tup ne ini-ii, taa tup ne eteba, taa tup ne eretaa taa tup ne ani-nua, taatup ne w̃p, taa tup ne w̃p ne azii, taa tup ne w̃p ne baa, taatue ne w̃p ne azii, taa tup ne w̃p ne taa, taatup ne w̃p ne ne nua, taatup ne w̃p ne o'oo, taatup ne w̃p ne ini-ii taa tup ne w̃p ne ereba, taatup ne w̃p ne eretaa, <hesitation> taa tup ne, <hesitation> w̃p ne ani-nua, <hesitation> taa tup, nia tup, nua wp ne azii, nua tup ne ba, nua tup ne taa, nua tup ne o ne nua, nua tup ne o'oo, nuatup ne ini-ii, nua tup ne ereba, nua tup ne eretaa, nua tupne ani-nii nua tup ne w̃p, nuatup ne w̃p ne a zii, nuatup ne w̃p ne baa, nia tup ne w̃p ne taa, nua tup ne w̃p ne nua. Nua tup ne w̃p ne o'oo, nua tup ne w̃p ne onu-ii, nua tup ne w̃pne ereba, nua tup ne w̃p ne eretaa, nua tup ne w̃p ne ani-nia, o'oo tup.